दाल भात, हरो साग, सुसुआ को साग, लौकी को साग पनीर, बिरयानी, उल्वे, डिंडके, असके कापरू, सिडकू। आज आसान हो बडनोकोर सात बाजो खाए भी सको सात।